أني الصراحة اعتقد إن الأشباح هذي فكرة موجودة بالأفلام والروايات والكتب فقط لا ما إلها وجود. <hesitation> ما بعرف ليش يؤمنوا فيها يمكن <hesitation> هم يبون شي خيالي يتساقون وراه. لكن أنا وايد شخص واقعي ماني في هذي الشغلات في العالم لا أشباح و لا- و لا عفاريت و لا هذي الشغلات.